ما الزهرة الأجمل على الإطلاق التي رأيتها من قبل؟ متى وأين رأيتها؟ أجمل زهرة شفتها كانت زهرة الأوركيد، يوم كنت في زيارة لحديقة نباتات كانت ألوانها زينة وجميلة بشكل ما يتصور، وكأنها لوحة فنية الريحة كانت خفيفة وجميلة، ولقيتها في مشتل خاص كنت أتمشى فيه مع الرفاق